Ha, dinsiz axloqiy yashash mumkin, chunki axloq insoniyat qadriyatlariga, insonparvarlikka va boshqa odamlar bilan bo‘lgan munosabatlarga asoslanishi mumkin. Axloq shunchaki diniy e'tiqodga bog‘liq bo‘lmaydi.